o yiro ma dem ba pɛnŋuwɛ na nɛmi ba tubaro tun babɛ boni wabe se ma bun babɛ boni wabe se ma bun dɔc oyi diaro muzanro mia mira odo biye mia mira ŋimezo na ŋimezo dɔ airo ro ma diate mu to bia o bia nɛ mia mina to ba nucoza ro baha ŋimeza dɔc loha bia nɛ loya we zo ŋu azo mi cia a di dɔ to nu bɛ mazonu bio maworo mawa matete un dɔc to mu'aa cizo mɛse loha cio mɛse